Þa emti hi tsu húnani a tunlai hún, tunlai hún a jani tsu theta kan hún kanthman dan kanthiam lawa. Hún tsa taben kanthman duran ia, hún tsa taben kanthman lau zon, na kina kanthdan aharsa duran ia. Tunlai hún man dan kanthiam lawa. Ofis kalna tepo, skul kalna tepo, tunlai kanth kalnai lawa vain, hún man dar kanthiam lawa. Tsa taka kan hún kanthman teina durin. Dan nu huwin, nu le bazi, na tau, tau ula tata kanthmai pin. Na eksasaiso uvan te chani khatia. Khatia hi kan, kanla duran ia. Tata kanthman, hi kanthman iam, tata kanthman man teina le. Khazi na tepo ni se, tunlai kanthman man dan kanthiam lawa. Fón tse kanthman tunan ia. Man na teka tata kanthman lau wawin. A tsa loku plea main ia. A van hún man dan ia, kanthshia duran ia. Laujuan kantha na harsa duran ia. Na kenia kenia uvi. Kan inchir mai mai duran ia. A van inchir nahi nilona durin. Tata kanthun man duran ia.